Ah pues naꞌ xgëꞌsná or yuc̲h̲o makaꞌl loná xgësná las nueve, xc̲h̲aꞌ mkaꞌl loná xta or or nakla tap, or tap xc̲h̲aꞌ mkaꞌl loná. <noise>